Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason settust aftur á þing í dag eftir launalaust leyfi þeir segjast njóta trausts kjósenda sinna og segja að forseti Alþingis hafi sýnt fordæmalaus vinnubrögð Lilja Alfreðsdóttir vissi ekki af endurkomu

fyrr en hún sá þá í þingsal og lét Gunnar Braga vita af óánægju sinni með það hún leggur áherslu á að störf Alþingis

haldi áfram tuttugu og átta manns undir sextíu og sjö ára aldri bíða eftir sérhæfðu hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu heilbrigðisráðherra segir að Einar Óli Sigurðarson maður með alvarlegan heilaskaða búi við óboðlegar aðstæður stuðningur fjölda ríkja við sjálfskipaðan forseta Venesúela er tilraun til að sölsa landið undir sig segir utanríkisráðherra Rússa á annan tug hefur

látið lífið í blóðugum mótmælum í landinu undanfarna daga stjórnendur kalda á Árskógssandi hyggja á útflutning á bjór til að bregðast við samkeppni innanlands ný gistihús og stækkun verksmiðjunnar er í undirbúningi

Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason tóku óvænt sæti á þingi í dag en þeir hafa verið í leyfi frá þingstörfum síðan voru gerðar opinberar í lok nóvember Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi var óvænt en hvernig var þeim tekið það er alveg rétt þingfundur hófst hálf ellefu

það var ekki fyrr en á ellefta tímanum sem fólki varð ljóst að þeir væru að spennan hélt áfram þótt vissulega eigi eftir að koma í ljós hvernig þeim verður tekið og spurðum Gunnar Braga hvort hann teldi sig njóta þess trausts sem til þurfi til að setjast aftur á þing

það sem á undan er gengið ég nýt klárlega trausts hjá mínum kjósendum og fólkinu í mínu kjördæmi

að kaus mig hingað og ég hef verið að hitta og ræða við og það er það fólk sem hvatti mig aftur það er ljóst að þetta ferli er allt í einhverjum molum og skötulíki þannig að Alþingi þarf að taka til í sínum ranni ef þetta á að vera til þetta ferli þá getur það ekki gengið svona það er alveg ljóst hvernig leggst í þig að setjast aftur á þing eftir þetta leyfi bara gríðarlega vel ég er búinn að vera eirðarlaus yfir því að finna tíma til að koma aftur en þökk sé forseta Alþingis þá er ég kominn í dag auðvitað er þessi uppákoma sem var leidd af forsetanum

áhrif á að dag fljótlega

þingmennsku það má nú svo sem segja auðvitað kemur það í hugann manns þegar svona gengur yfir en ég dvaldi nú svo sem ekki við það svona miðað við allt sem á undan er gengið telur þú þig njóta þess trausts sem til þarf ég hef nú sem betur fer fundið mjög mikinn stuðning sérstaklega

kjördæminu þar sem maður hefur verið í mestum samskiptum í gegnum þetta ár síðan maður tók sæti á þingi þetta voru þeir Gunnar Bragi og Bergþór hér

fyrr í dag það fór ekki fram hjá neinum sem fylgdist með

ekki fram hjá neinum sem fylgdist með Lilja Alfreðsdóttir kom svo aftur inn í þingsalinn eftir þetta samtal við Gunnar Braga en gekk síðan á ný til

sem enn sat í sæti sínu og átti við hann orð eftir þessa atburðarás á Alþingi hittum við Lilju og spurðum hana hvað henni

bara þegar ég var í sætinu mínu þá hreinlega sá ég þá ég las ég las greinina greinina hans Bergþórs en ég hafði ekki gert mér grein fyrir því að þeir væru að koma í dag svo ég svo ég svari því það var eftir því tekið að þið Gunnar Bragi rædduð saman inni í þingsalnum um hvað

rædduð þið ég er auðvitað eins og ég hef sagt ég er ekki ég er ekki sátt við þessa framkomu og það

finnst bara bara brýnt að fólk standi með

sér ég veit ég veit hvernig mér líður með þetta mál og ég segi bara enn og aftur þeir eiga ekki að hafa dagskrárvaldið í þessu samfélagi hvernig líður

bara að viðurkenna það já og við erum koma einstaklingar úr þeim hópum sem útreiðina á Klaustri

miðað við ummæli hans í dag á að þurfa að búa við óboðlegar aðstæður í heilbrigðiskerfinu tæplega þrjátíu manns undir sextíu og sjö ára aldri eru á biðlista eftir sérhæfðu hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu Einar Óli Sigurðarson þrjátíu og fimm ára gamall maður með alvarlegan heilaskaða hefur búið á endurhæfingardeild Landspítalans í eitt og hálft ár en

meðaldvalartími þar er sex vikur saga Einars Óla var sögð í fréttum í gær yfirlæknir á deildinni sagði engar lausnir í boði og móðir hans sagði að hver vísi á annan

þarna er verkefni og viðfangsefni sem við erum með á okkar borði og erum að skoða og viljum sjá lausn á til þess að koma til móts við nákvæmlega þennan einstakling sem þarna er til umfjöllunar en það

mikilvægasta er að enginn þurfi að búa við aðstæður sem ekki boðlegar en það eru fleiri í svipaðri stöðu og Einar Óli samkvæmt upplýsingum úr heilbrigðisráðuneytinu bíða tuttugu og átta manns undir sextíu og sjö ára aldri eftir sérhæfðu hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu þetta fólk á við mjög mismunandi vanda að etja meðal annars geðsjúkdóma og heilabilun verkefni sem er

hluti af þessari stóru mynd sem er að dragast upp það er

í stórátaki við að byggja upp hjúkrunarheimili þar sem eru fjórtán mismunandi verkefni á mismunandi stigum um allt land

sem er partur af þessu stórátaki þar á meðal er að bregðast við sérstakri og sérhæfðri þjónustuþörf þeirra einstaklinga sem ættu að geta nýtt sér hjúkrunarrými en eru undir sextíu og sjö ára Svandís segir ljóst að sama þjónusta henti ekki

öllum og að tekið verði tillit til þess við uppbyggingu hjúkrunarheimila eins og ég segi það er alltaf verra þegar fólk býr við aðstæður sem eru óboðlegar og en við höfum verkfæri til þess að bregðast við og bæta þessar aðstæður og við eigum að gera það á annan tug hefur látið lífið í blóðugum mótmælum í Venesúela síðustu daga fjöldi ríkja

styður leiðtoga stjórnarandstöðunnar sem lýsti sig forseta til bráðabirgða í gær utanríkisráðherra Rússa segir slíkt tilraunir til að sölsa landið undir sig tugir þúsunda mótmæltu í stærstu borgum Venesúela í gær og héldu áfram í dag í höfuðborginni kom til harðra átaka milli mótmælenda og öryggislögreglu

forseti þingsins og leiðtogi stjórnarandstöðunnar var í hópi mótmælenda og hellti olíu á eldinn þegar hann lýsti sig forseta til bráðabirgða það væri eina leiðin

til að binda enda á einræði

forseta sem hefði stökkt milljónum manna á flótta úr landinu vegna vöruskorts og óðaverðbólgu og fjöldi ríkja svaraði kallinu bæði nágrannaríkin Brasilía og Kólumbía en einnig Bandaríkin og fjöldi Evrópuríkja hefði líklega þurft stuðning hersins til að steypa

af stóli en bæði herinn og Rússar saka hann um tilraun til valdaráns héraðssaksóknari hefur

ákært mann fyrir að valda eldsvoða við kirkjuveg á Selfossi í lok október sem varð á fimmtugsaldri að bana maðurinn er ákærður fyrir brennu og manndráp af ásetningi en til vara manndráp af gáleysi hann er sagður hafa kveikt í pappakassa og gardínum á neðri hæð hússins og ekki gert neina tilraun til að vara fólkið á efri hæðinni við eða koma

því til bjargar kona sem var með honum er einnig ákærð fyrir að reyna ekki að hjálpa fólkinu sem aðstandendur konunar sem lést krefjast þess að maðurinn greiði þeim samtals tuttugu og fimm milljónir króna í bætur Alex fyrrverandi fyrsti ráðherra skosku heimastjórnarinnar var í dag ákærður fyrir tilraunir til

nauðgunar tvær konur sökuðu Salmond um kynferðislegt ofbeldi síðla árs tvö þúsund og sautján neitað sök dómstóll í Edinborg úrskurðaði á dögunum að yfirvöld í Skotlandi hefðu ekki farið að lögum við rannsókn

lögreglan rannsakaði

og Salmond var handtekinn í kjölfar þeirrar rannsóknar nú stendur yfir íbúafundur um umferðarmál í Hagaskóla í Vesturbæ Reykjavíkur þar er Ólöf Ragnarsdóttir Ólöf umferðaröryggismál hafa væntanlega verið þarna á oddinum eftir umtalað slys á Hringbraut fyrir hálfum mánuði já það er óhætt að segja öryggismál

ég hef gríðarlegar áhyggjur af umferðaröryggi í hverfinu börn mín og barnabörn hafa gengið hér til skóla og

að koma og vera með

eftirlit en

fólki liggur mikið á hjarta

fundur

tveimur nýjum hverfum þar sem lóðir verða fyrir um tvö þúsund íbúðir meðal annars ætlar Bjarg að byggja um hundrað íbúðir bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti í gær tvö framkvæmdaleyfi annað er fyrir Vegagerðina vegna tvöföldunar

milli Kaldársselsvegar og Krýsuvíkurvegar og hitt fyrir Landsnet vegna færslu á Hamraneslínu eins og tveir en lega línunnar hefur staðið í vegi fyrir uppbyggingu á Skarðshlíðarhverfi og

enda liggur línan núna þvert í gegnum svæðið á þessu svæði í Skarðshlíð og hamranesi

hátt í tvö þúsund íbúðir sem geta byggst þar upp og það munar um minna þannig að þetta er gríðarlega stór áfangi og mikilvægt líka fyrir þá sem

á svæðinu sem hafa byggt upp þarna og flutt inn á vellina sem eru þarna í næsta nágrenni þannig að við erum mjög ánægð og getum núna séð fram á að þessi lína sé loksins að fara rósa segir að í á annan áratug hafi verið beðið eftir því að línan yrði færð hún segir að mikil eftirspurn sé eftir lóðum á svæðinu og mikil þörf ekki verða einungis byggðar

eignaríbúðir heldur líka leiguíbúðir meðal annars í hamranesi þar er komið samkomulag

íbúðafélagið Bjarg um byggingu yfir hundrað íbúða þannig að það er svo sannarlega gert ráð fyrir því þannig að þetta er góð góð innspýting inn í húsnæðisskortinn almennt almennt bara mjög gott

sem segjast hafa hina norsku Anne Elísabet Hagen í haldi höfðu samband við fjölskyldu hennar í síðustu viku þetta kom fram á blaðamannafundi sem lögmaður fjölskyldu

ekkert hefur spurst til

í október þrátt fyrir umfangsmikla leit lögmaðurinn sagði mannræningjana ekki hafa fært sönnur á að þeir hafi Hagen í haldi eða að hún sé lífs eða liðin norska lögreglan hafði áður greint frá því að mannræningjarnir hafi farið fram á

lausnargjald í rafmynt kafarar leituðu í gær að vísbendingum í og við

stjórnendur

kalda á Árskógssandi ætla að byggja níu gistirými og stækka verksmiðjuna í náinni framtíð fyrirtækið stefnir að útflutningi til að bregðast við aukinni samkeppni á innanlandsmarkaði nú erum við að tappa af síðasta tanknum okkar af

við bruggum um átján þúsund lítra

það er alltaf nóg fram undan í verksmiðjunni Agnes Sigurðardóttir stýrir fyrirtækinu ásamt manni sínum en hún var á nýársdag sæmd riddarakrossi fyrir framlag til atvinnulífs í heimabyggð uppgangurinn hjá kalda hefur í raun verið lyginni líkastur þau hjónin stofnuðu

fyrirtækið árið tvö þúsund og sex og þá var stefnan að framleiða svona um hundrað og sextíu þúsund lítra á ári tíu árum og mörgum fermetrum seinna hafði framleiðslan ríflega fjórfaldast en þau létu ekki þar við sitja heldur opnuðu bjórböð og veitingastað árið tvö þúsund og sautján en hvað er næst planið er að opna gistingu núna seinna á þessu ári hvort sem það verður í haust eða hvað og við ætlum að vera með níu

pínu verið að rífast hver ætlaði að keyra út eftir og hver ætlaði að keyra heim hingað til hefur fyrirtækið einbeitt sér að innanlandsmarkaði en nú er að verða

breyting á og fór fyrsta til Bretlands í vikunni við erum komin náttúrulega með gríðarlega mörg brugghús á Íslandi

í sömu körfunni og ekki síst til að styðja við áframhaldandi stækkun jafnvel á næsta ári við erum að horfa á að byggja eitt hús í

við erum í rauninni svolítið að byggja undir þann grunn

norðaustlæg átt á morgun með éljum norðaustan til og allra syðst annars víða bjart veður frost að átta stigum kaldast norðaustanlands Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer yfir horfurnar hér við heyrum í Eygló Ósk sem keppir um helgina leit að flugvél sem fótboltamaðurinn Emiliano sala var í og hvarf af yfir Ermarsundi hefur ekki borið árangur og var hætt í dag og við förum yfir tíðindi dagsins á opna ástralska í tennis það er að skýrast hverjir keppa í úrslitaleikjunum um helgina

Ólason settust aftur á þing í dag eftir launalaust leyfi þeir segjast njóta trausts kjósenda sinna og segja að forseti Alþingis hafi sýnt fordæmalaus vinnubrögð Lilja Alfreðsdóttir vissi ekki af endurkomu

fyrr en hún sá þá í þingsal og lét Gunnar Braga vita af óánægju sinni

hún leggur áherslu á að störf Alþingis haldi áfram tuttugu og átta manns

undir sextíu og sjö ára aldri bíða eftir sérhæfðu hjúkrunarrými á höfuðborgarsvæðinu heilbrigðisráðherra segir að Einar Óli Sigurðarson maður með alvarlegan heilaskaða búi við óboðlegar aðstæður stuðningur fjölda ríkja við sjálfskipaðan forseta Venesúela er tilraun til að sölsa landið undir sig segir utanríkisráðherra Rússa á annan tug hefur látið lífið í blóðugum mótmælum í landinu undanfarna daga þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn punktur is er uppfærður allan sólarhringinn verið þið sæl